हम्मर कठरिया समुदायमे घर एकदम सफा करके रख्ना चलन हइ । हम्रे सफ सुग्घर बनाके बैठना मन परैती । फोहोरमे हम्रे बैठेक नाई मन परैती । हम्रे अपन घरमे दिनमे दुई चोट बढ्नी लैके बहड्ती । बढ्नी हम्मर दुई मेरके रहता । एक ठो घरमे लगैना बढ्नी, आउर एक ठो घारीमे होइल या आँग्नामे लगैना बढ्नी । घरमे लगैना बढ्नी ओहके हम्रे बढ्नी कहती कहलेसे हम्रे घरती बाहिर आउ घरीउरीमे सफा कर्ना झाडु ओहके खरहाँच कहती । खरहाँच चाहिं भाँगले बनल रहता आउ बढ्नी चाहिं एक मेरके घाँस लैके बनल रहता ।